Caro nyuci baju pake tangan tu gampang, yang pertamo tu baju kito tu kito masuk kan ke dalam ember terus kito rendam beberapo lamo terus di kasih sabun kan detergen gitu, nah udah di rendam beberapo lamo tu kito ambek baju tu kito bros, kito bros biak kotoran kotoran tu ilang kan, biak bersih trus kito kasih pewangi, udah kasih pewangi yo kito bilas, kito bilas terus kito jemur